Mmm tikoño'yo tana ha a an. chitanti, na kuchíti'yó ta, dabaxhita xidotu inio keti chí ha a an. najan hu chonti na vechiti nra drios, doko davaxhichi ta chidoinio keti chí, ha a an. nadanrituti, ha i iin. plataxo daku nriti nra ha a an. yitóxo a to itá xó, ta ha a an. chivatia veeti, i iinti yikon hon a yiñakoti na ha a an. nanrukuti hoja jan, a nra na nara dikuni xiton tá, chivatia na ha a an. kuchiti temporada ti chí, o tan temporada na chivati comidati tá nion, iinti tá ha a an. de modo dikan nguan, yikoti na kuchi kuchiti na kotu tiempo na ho onegati tiempo, na chivati nidá nidá nara chiton jan vini.